Naquiiꞌntaaⁿ jaa nnꞌaⁿ niom wendyee nnom xapo niom xapo na quiwilꞌue na cwinda̱a̱ꞌa ndoꞌ mati niom xapo na cwiwilꞌueeꞌndyo̱ jaa nnꞌaⁿ na cwitmaaⁿ liaa ndoꞌ mati niom xapo na cwiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ na cwitmaⁿ lueena sa̱a̱ mati xapo na cwiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ na cwitmaaⁿna nda̱a̱na.